жанымның жақындығын сездірмей
жауап бер және тағы бездірмей
қинадың қинадың мені
мұның бәрі мұның бәрі
бір күн әлі ұмытылады
саған деген көңілім дем мың құбылады
мұның бәрі мұның бәрі өзгереді бір күн әлі
өшіп кетсең өмірімнен ол күн кінәлі
арада ешбір сезім қалмаса біргеміз деген сөзде мән қанша
сұраймын сұраймын сенен
жетпесек көрінетін бақытты
өтпесе көрінетін уақытты
құраймын құраймын неден
мұның бәрі мұның бәрі
бір күні әлі ұмытылады
саған деген көңілім де мың құбылады
мұның бәрі мұның бәрі
өзгереді бір күні әлі
өшіп кетсең өмірімнен ол күн кінәлі
ұмытылады ұмытылады
мұның бәрі мұның бәрі
бір күні әлі ұмытылады
саған деген көңілім де мың құбылады мың құбылады
мұның бәрі мұның бәрі
өзгереді бір күні әлі
өшіп кетсең өмірімнен ол күн кінәлі
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
таңғы шоу
жаңа ғана жұлдыз фм радиосында елордада сағат он деген біздің әріптесіміз әсем нұрғали
тағы да сәлеметсіз бе әсем ханым

қал жағдайыңыз қалай
жақсы рахмет бүгін енді бізде кешью тобы
э жалпы қазақ эстрадасындағы қай топты сүйіп тыңдайсыз
кешью тобын да тыңдаймын
аха тыңдамаймын деп айтпаймын аха
жалпы одан кейін
жеке әншілерді тыңдаймын көбінесе
кімді жақсы көресіз
кімнің өнеріне ғашықсыз
ммм динара сұлтанның әндерін тыңдаймын аха
ммм сол кісіні өте қатты құрметтеймін аха
ааа кумирім десем де болады
жақында бізге келіп кетті ғой көрдіңіз ба сол кезде иә көрдім сол кезде суретке түстіңіз ба
жоқ түскен жоқпын туф
жақсы ендеше келесі жолы келген кезде міндетті түрде суретке түсіп алыңыз естелік қой
ііі қазір сағат он нөл нөл
і жаңалықтар оқитын уақыт дайынбыз ба

іске сәт кеттік ендеше
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
денесі су арналарының бірінен табылған анастасия галееваның өліміне қатысты айыпталушылар кінәсін әлі мойындамай отыр
сот отырысында евгений степанов пен асхат баржақсыннан жауап алынды
алғаш рет сөз алған айыпталушылар бұған дейінгі тергеушілерге берген түсініктемелерінен тайқып отыр
бүгінге дейін қысым жайында жақ ашпаған олар сот отырысын күткенін айтады
сондай ақ айыпталушылар анастасияға керісінше қолдан келгенше көмек көрсетуге тырыстық деп ақталуда
сараптамада көрсетілген жақ сүйегі мен тісінің сынуына да сылтаулары дайын
есірткіден аяқ қолы тырысып тынысы тарылған оны есін жинату үшін бетінен ұрған көрінеді
ал тілін жұтып қоймасын деп аузына кілт пен қасық салған кезінде тістері сынып кеткен болу керек дейді
осылайша аман алып қала алмаған анастасияның денесін кілемге орап суға ағызып жібергендерін айтқан деп хабарлады ктк теларнасы
алматыда үш адамды қасақана қағу ісі бойынша айып тұрағына қамалған автокөліктің мемлекеттік нөмірі бұған дейін де бір іске қатысы бар болғаны анықталды
атап айтқанда екі мың он жетінші жылы дәл осындай мемлекеттік нөмірлі көлік мінген жүргізуші есірткіге елітіп көлік басқарғаны үшін ұсталған деп хабарлайды қазақпарат
сот оны жүргізушінің көлік құралын алкогольдік есірткілік және уытқұмарлық масаң күйде басқаруы көзделген әкімшілік құқық құзушылықты жасаған деп танып үш жылға көлік басқару құқығынан айырған
бір қызығы аталған құжатта сотқа белгісіз жағдайда көлік иесінің жүргізуші куәлігі тәркіленбегендігі және оның қайда жатқаны белгісіз екендігі жазылған
жалпы бұл оқиға ішкі істер министрі ерлан тұрғымбаевқа жетіп ол оқиғаға қатысты пікір білдірген еді
оның айтуынша бұл іс бірнеше бап бойынша қарастырылады
біріншіден жіктелуі бойынша көлікті мас күйінде жүргізу бабымен қатар бұзақылыққа қатысты бап зерттеле келе кісі өлтіруге әрекет ету бабына ауыстырылды деді ерлан тұрғымбаев
өзге де жаңалықтар
пойыз билеттері екі есе арзандайды
сондай ақ енді заңды тұлғаның атынан бір топ жолаушыға электронды цифрлық қолтаңба арқылы билет алуға болады
алайда ол тапсырыс бұрынғыдай бір бланкпен рәсімделмейді
әрбір жолаушыға жеке жеке билет беріледі деп хабарлады спутник қазақстан
бұдан бөлек барлық топтағы мүгедек азаматтар әлеуметтік маңызы бар бағыттарға билет алса елу пайыздық жеңілдікке ие болады
бұрын мұндай жеңілдік бірінші топтағы мүгедектерге ғана берілген
ал жиырма сегізінші тамыздан бастап екінші және үшінші топтағы мүгедектер де билеттің жарты бағасын төлемек
қазақстандықтар осы аптада үш күн демалады
себебі биыл конституция күні жұмаға сәйкес келіп тұр
осылайша конституция күніне орай бес күн жұмыс істейтіндер отызы отыз бірінші тамыз және бірінші қыркүйек күндері демалады деп хабарлайды алматы теларнасы
ал алты күн жұмыс істейтін мекеме қызметкерлері тек отызыншы тамыз және бірінші қыркүйекте демалмақ
олар үшін отыз бірінші тамыз жұмыс күні
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн ашық отыз бес градус ыстық
елордада жаңбыр жауады ауа температурасы жиырма алты градус нөлден жоғары
жұлдыз фм
ән көңілдің ажары
көрікті көл беті көк елес көлбеді
мен тұрмын жағада жабырқау
ай нұры арайлы айдынға тарайды
сүйіктім келер ме япырым ау
айдын көл сен айтшы
самал жел сен айтшы
жарыма құс болып ұшайын
бір хабар берші айым
жақындап келші айым
лапылдап мәңгі құшайын
айым боп қалқыдың
қайың боп балқыдың
қызықты көктемнің кешіндей
жарасты үніміз жарасты жырымыз
тербелдік айдын көл төсінде
ай ару сен айтшы
айдын көл сен айтшы
ақ қайың ақерке сен айтшы
құс болып ұшайын
бір хабар берші айым
лапылдап мәңгі құшайын
гүлім боп аңқыдың нұрым боп шалқыдың
өртеді тәнімді от лебің
бақытты шақтарда жақұтты бақтарда
өзіңмен бірге көктедім
ай ару сен айтшы
айдын көл сен айтшы
ақ қайың ақерке сен айтшы
құс болып ұшайын
бір хабар берші айым
лапылдап мәңгі құшайын
құс болып ұшайын
бір хабар берші айым
лапылдап мәңгі құшайын
жұлдыз фм де

иә достар таңғы шоуды жалғастырамыз
бүгін бізде қонақта кешью тобы
ляззат э султанова наргиз сабырқызы және балауса ерғалина
э бүгін енді ләззат ащы лағманға баратын болды ма сонымен дейді
нөмірің алып қалшы хабарласамын дейді дабрабат
дабрабат негізі бізде дана кентай деген әнші бар ғой
дана кентай деген әншіге ғашық бұл кісі
сондықтан дана ренжіп қалуы мүмкін дабрабат
сіз ләззаттың номерін алмай ақ қойыңыз иә
ләззаттың өзі де бармаймын деп отыр
енді бүгін бір кісінің і туған күні екен
иә қазір ғана бір керемет ііі ақпарат келіп жатыр бізге
балаусаның сіңлісінің туған күні екен иә
осы орайды пайдаланып
ііі өзімнің сіңлілім ата анамның үйіміздің алғашқы немересі алғашқы көз қуанышы
сіңлілімді туған күнімен құттықтағым келіп жатыр
айзере туған күнің құтты болсын балапаным
і денің сау болып өмір жасың ұзак болып балдай тәтті өмір кешуіңе тілектеспін

енді кешью тобынан сұрағым келіп отыр
сені жақсы көреміз
біз құттықтамасақ қалай ол
біздің де сіңліліміз
біздің туған сіңліліміздей балауса
жұлдыз фм ұжымының атынан біз де құттықтаймыз
ата анаңның көз қуанышы көзайымы болып ііі әрдайым күліп ойнап жүре бер
амандығыңа біз де тілектеспіз
мхм рахмет деп айзеренің атынан мен айта салайын
жылағым келіп отыр десеңізші
не ғой э топ болғаннан кейін енді неше түрлі партиялар болады жаңағындай

неше түрлі жаңағы
сондай бір ерекше дүние естеріңізде қалды ма
мә мә мә мә мә
вокалға барып өзі сөйтіп айтады
жоқ қызық қой мысалғы сол бүйтіп тұрасың да күтесің де мә деп қаласын бүйтіп бір жерінде иә иә

бірақ ол әннің ар жағында ол ә әжептеуір толықтырып тұрады әнді иә
бір бір партия бар ма естеріңізде қалған
ұят еместің партиясында балауса екеуміз болатынбыз
анықтап тыңдасаңыз
ортасында әркім өз партиясында арасында күлетін жері бар ааа
және жақында бір
қазір сықыра аласыз ба жо жо жоқ
мен сықыра алмаймын мысалы жо жо жоқ
дей салам болды
жоқ сықыра алмаймын
сықыра алмайсыз ба ұялмаңыз енді
жо жо жоқ тек студияда ғана өзіміз
бізде жұлдыз фм де бәрі бола береді
ренжімеңіз саусақты ауызға салып та сықыра аласыз
болды жандаурен иә қинамай ақ қой
дыбыстап і шығарамыз деп
импровизге керек болады
әнді сәндеу үшін толықтыру үшін
мхм і кешьюға келмес бұрын бейнебаянға түсіп көріп пе едіңіздер дейді қыдырбаев оф парақшасының иесі
мен түсіп көрдім
кім ааа сіз бе наргиз наргиз і
ііі рүстем нұржігіт ағамыздың бір әніне түстім екі мың он жетінші жылы
тоже тарихи ііі жанрда түсірілген
бірақ ол жерде мен көп көрінбеймін
тек былай камерадан былай
иә сондай эпизодтан
ааа деп ана жақта ұшып бара жатқан шыбын мен ғой дегендей болдың ғой наргиз
э айтпақшы кешьюға ұсыныс түсті ғой енді сіздерге
кім хабарласты
директорымыз немесе ватсаптан немесе инстаграмдарыңызға жазып жіберді ма
ааа ұсыныс ііі мен
қалай жасалды
бағым мақсатынан вокалдық мектебінде сабақ алып жүрген болғанмын
ол кезде мен і темірбек қараұлы жүргенов атындағы академияға сол оқуға тапсыруға дайындалып жүрген болатынмын мхм
э сол жақта сабақ алып жүріп м сосын мастер класс болды
бағым мақсатовнаның қатысуымен
ііі одан кейін мастер класстан кейін біраз уақыт өткеннен кейін ол кісі мені көріп сол кастингке шақырды

өткенде бағым мақсатқызды мені де көріп еді шақырмады
сонымен эээ қыздар наргиз ләззат
ііі мен бағым мақсатқызының өзі шақырған болатын
өткен жылы осы екі мың он сегізінші жылдың і қыркүйек айында болуы керек
і топ жарған атты телешоуға қатысқан болатын
сол кезде кастингте мені ііі байқап ііі хочешь в кешью деген деп па жай ы айтып көрген
і сосын алматыға барған соң сені кастингке шақырамын
кел бағыңды сынап көр деген болатын
мхм мен алматыға келдім
бір бір айдай ма жарты айдай өтті
мен ұмытып кеткен болатынмын ол нәрсе туралы
мхм и бір кезде маған ватсапқа і сообщение келді
біздің қазіргі директорымыз назым досқынбаевадан
ііі мен бағым мақсатқызының атынан хабарласып тұрмын
осындай осындай сені кастингке шақырамыз кел деп
мхм солай болған
сөйтіп жолыңыз болып кетті болып кетті шүкір
мен ойлап отырмын да қалай сондай нәрсені ұмытып кетуге болады
шынымен менің есімнен қалай а жоқ жоқ жоқ мен мен өйткені осы алдын жаңағы қаламгер сериалында жүрген болатынмын
әәә солай есімнен шығып кетті иә мхм ал
мені мені де бағым мақсатқызы өзі шақырған болатын
инстаграм желісі арқылы дайректке жазып
мхм солай солай ііі данныйды қалдыр директорымыз хабарласады деп солай хабарлас
негізі бағым мақсатқызы сондай қарапайым адам ғой
әрине мысалғы өткенде осыдан
не болды бір нәрсе болды

сосын мен бағым мақсатқызына жаздым
сосын ол кісі кәдімгідей маған жауап қайтарып

сондай бір дүниелер болған
өзім шынымды айтсам риза болып қалдым
ммм өте қатты қуандым
жақсы ендеше достар бізбен бірге қонақта бүгін кешью тобы
сауалдарыңыз болса қойыңыздар
сыйлықтың иесі мүмкін сіз шығарсыз
хабарласыңыздар хаттарыңызды жолдаңыздар
тамаша бір ән тыңдап алайық
әннен кейін үзіліс үзілістен кейін таңғы шоуды жалғастырамыз
таңғы шоу
сөндірме көңіл жарығын
тағдыры бар ғой бәрінің
жеңе алмай әлі жүрсің бе
жүректің әлсіз әмірін
қинама бекер өзіңді
әніңе қосып сөзіңді
жолыңды тауып кете бер
басқаға арнап сезімді
бол ие берген бағаңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
үзілмей сенің үмітің
армандай берме күні түн
жаралай берме жаныңды
жөніңді білші жігітім
өтеді мен деп күндерің
өседі мен деп гүлдерің
бәріне себеп болғаным
биікте сенің жүргенің
бол ие берген бағыңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
бол ие берген бағыңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
бол ие берген бағыңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
жұлдыз фм
таңғы шоу
жұлдыз фм де
иә достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз және бізде қонақта кешью тобы
дәл қазір енді қонақкәде сұрайын деп отырмыз
бір керемет әуен орындайын деп жатыр
иә халық әні керімайдай әні қабыл алыңыздар
әнге байдың баласы ай атым нұрым қызбен жолдас болған жоқ
бұдан бұрын керім айдай кер маралдай
сағындым сәулем бір сені ойлай
керімаймен келісіп ай жүргенімде айырды ғой мойнымнан
салып тұрып керім айдай кер маралдай
сағындым сәулем бір сені ойлай
дәйім менің мінгенім ай кер балағым і ренжуден тартады ай сол қабағым
керім айдай кер маралдай
сағындым сәулем бір сені ойлай
қолым жетпей қор болдым ай сұм жалғанда қияметке қимасым қош қарағым
керім айдай кермаралдай
сағындым сәулем бір сені ойлай
керім айдай кер маралдай
сағындым сәулем бір сені ойлай
тамаша
өте керемет
рахмет

жандаурен кәдімгідей ойланып қалды ғой
жоқ өте керемет ііі орындау бәрекелді
иә жандауренге қатты ұнаған сияқты
молодец красавицалар дейді
бүгінгі қонаққа әдемі қыздар бар екен ғой
неге айтпайсыздар алдын ала дейді
кешью тобына осындай әндер жарасатын сияқты дейді
әп бәрекелді сәлеметсіздер ме керемет дейді
беу айдай керім дейді сәлем
осындай хаттар келіп жатыр сіздерге

қалай шыдайсыздар осындай хаттар келгеннен кейін
қалай жер басып жүресіздер
жалпы енді ы осы жаңағы әндерден бөлек тағы қазіргі уақытта қандай әндер жазылып жатыр және қандай бағытта
жаңа ләззат айтып кеткендей
ыыы бұйыртса осы жылдың аяғында бағым мақсатқызы ы екі альбом шығару жоспарында бар
және алты ән
бұйыртса і шығыс стилінде баяу әндер тез і жылдам әндер деген сияқты
енді бұйыртса көре жатарсыздар
ал бейнебаян жағынан ше
ііі бейнебаян жағы бұйыртса болады алла қаласа
мхм құдай қаласа бағым мақсатқызы немесе баян мақсатқызы жазады
скоро ждите бомба деп
ләззаттың дауысы
не дейді ұшырып жібереді екен барлығын дейді
қанаттандырады ғой
дауыстары әдемі екен денем түршігіп кетті ғой
жүрекпен айтқан ән жүрекке жетеді дейді
қайсын жүрек қостыңыздар әнге
барлығыңыз ба әлде біреуіңіз ғана ма
барлығымыз әрине иә
өте керемет балауса өте ұстамды қыз екен дейді
жалпы эфирде ғана осындай ма әлде өмірде де осындай ұстамды ма дейді балауса
жоқ балауса өмірде де көп сөйлейді деп па
араларыңызда бір ерекшеліктері бар ма мысалға
тамақты күшті дайындайды
ііі наргиз сол ләззат дайындаған тамақты жейтін бізде

бізде керісінше балауса қатты күледі
бір күлсе бір күлсе тоқтай алмай күледі
жоқ истерика ғой
күлдірту керек ғой күлдіре алмай отыр екенбіз ғой ақбиді
иә әрине ол жоқ енді достардың арасында өзіміздің арамызда иә
ммм қыздар шың жауап берсінші дейді
баян мақсатқызы өтпей қалған анекдот айтса өтірік күлген кездеріңіз болды ма дейді
анекдот айтпайды екен
тем более өтпей қалған анекдот
назым ше
назым бізде анекдот айтпайды вообще
жұмыспен ғана ма иә әрине
иә бағым мақсатқызы сіздерге ұнай ма дейді
әрине ұнайды ғой
иә кешьюдан кеткеннен кейін көреміз енді қалай айтатындарын
наргиз менің сыныптасым дейді

тым жақсы қыз болатын дейді
ешкімге қарамайтын дейді
жігіттерді менсінбейтін дейді
ол рас деп па дастан
дастан
менің дастан деген сыныптасым болған жоқ
мүмкін параллель класта оқыған біреу шығар енді дастан тимуров
ііі ааа есімде параллель а классында оқыды мен б классында оқыдым
енді есіңізге түсті көрдіңіз ғой
дастан сондықтан жаңағындай
мектепте бір красавчик емес жігіт болған сияқты ғой
жоқ ол дастан маған
жауапсыз махаббат болды ма жоқ
ұнатып сыртынан
жауапты болды махаббат
бақытты қызсыздар ма сонда
ау қызсыздар ғой иә і в смысле
енді қыз деген ғашық болу керек қой жауапсыз махаббат
мысалғы кез келген достарым сондай жауапсыз махаббатқа ұшыраған барлығы
жалпы махаббат болған емес
сыртынан ұнатып
жоқ біздің тарапымыздан ба
алғашқы махаббат қана болды мектеп кезінде ол
ұнатып сыртынан ондай болмады ма
ондай табынып бүйтіп ұнатып ондай ондай болған жоқ
суретін жаныңа сақтап қойып
суретін емес енді бүйтіп көрсең қасынан бүйтіп өтіп кетейінші деп өтіп кетіп а жоқ
ол ше бүкіл ондай мүлдем болған жоқ
оңдай бүкіл қыздарда болады мектеп кезінде
мен менің менің қасымда айналамда жүрген қыздардың бәрі сондай
жандаурен сіз тек сондай қыздармен араласатын шығарсыз
мүмкін мүмкін
ондай болмапты жауапсыз махаббат деген
қалжын ғой қалжын ғой барлығы болды енді
ойлағанмын ғой мүмкін айтып қалатын шығар біреу деп
ешкімнің жігіті жоқ екен бастары бос қыздар екен
тамаша ән тыңдап алайық әннен кейін жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
сағынып жаным сен кел де
қайыңдай нәзік тербелдім
көзімнен жалын көргенде көріктім
өзіңе қарай бергенім
көңілім неден іркілді
жүрегім неге бұлқынды
кім ұрлап кетті күлкімді қапыда
кім ұрлап кетті кілтімді
балауса гүл бақтары ай төбемізде аппақ ай
тұнып тұрған шақтар ай шақтар ай
жанарымның талғаны ай жүрегімнің жанғаны ай
алыстағы арман ай арман ай
көзім бір қанбас көркемім
көгілдір құздай ерке едім
қайда сол жарқын күндерім арайлым
қайда сол ғажап ертегім
көңілім неден іркілді
жүрегім неге бұлқынды
кім ұрлап кетті күлкімді қапыда
кім ұрлап кетті кілтімді
балауса гүл бақтары ай төбемізде аппақ ай
тұнып тұрған шақтар ай шақтар ай
жанарымның талғаны ай жүрегімнің жанғаны ай
алыстағы арман ай арман ай
балауса гүл бақтары ай төбемізде аппақ ай
тұнып тұрған шақтар ай шақтар ай
жанарымның талғаны ай жүрегімнің жанғаны ай
алыстағы арман ай арман ай
жарнама
виза урбан көзір сенің қолында жай маниден әлдеқайда күшті
бөліп төлеу кезінде пайыздардан құтыл
виза урбан үш ай пайызсыз сатып алынған зат үшін қайтарады
виза урбан оны кез келген дүкенде қабылдайды
сбербанк кейзетке тезірек кір виза урбанмен сен нөмірі бірінші боласын
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм мен бірге әр сәтінді көңілді өткіз таңғы шоу
жаңа біреу алғашқы махаббат алғашқы махаббат деп қалды ғой че то болған сияқты дейді сұрап көріңізші дейді
кім алғашқы махаббат туралы айт
болған шығар енді алғашқы махаббат енді бәрінде болады
менде алғашқы махаббат мысалы садикте болған
ооо садик
мысалы балаусада болмаған
ааа білмеймін енді әркімде әр қалай ғой
иә балауса

бірақ негізі жүрек жүрек жараланатын алғашқы махаббат деп па мектепте болған сегізінші сыныпта
сегізінші сыныпта иә он бірінші сыныптың жігітіне ғашық болдыңыз ба жоқ
он тоғызыншы сыныптың жоға
эээ жалпы ғашық болған жоқпын ол взаимно болды
ааа иә онда неге жүрек
менің ағам қарсы болды тек оған деп па ааа
ләззаттың беті қызарып отыр не болды екен
махаббатыңыз есіңізге түсіп кетті ма
жоқ бағанадан бері бетім қызарып отыр
неге неге екен
білмейсіз ба жақсы
балауса сізде алғашқы махаббат болмады иә жоқ
вообще болмады ма

вообще болмады балауса керемет
жалпы э мақсаттарыңыз дейді
осы өнердің шыңына жету ма әлде отбасын құрып көп балалы ана болу
өнерді жалғастырмай ақырына дейін дейді
жалпы неше балалы болғанды армандайсыздар
болады ғой арман қыздарда дейді
жоқ і менің арманым ол бөліп жармай жұмысты да отбасыны да бірге алып неге алып жүрмеске мхм

жиырма бірінші ғасырда
болашақ жарың ііі оң көзқарас танытса сенің өнеріңе
міндетті түрде әрине жалғастыруға і өнердің шыңына шығуға болады
егер сіз жұбайың болашақ жарың неше уақыт керек деп ойлайсыздар өнердің шыңына жету үшін
ой негізі оның шыңына жете алмайды ешкімде деп па
мхм біреулер мысалы өнер жолын жаңадан бастап бірден жарып кетуі мүмкін мхм
он жылдан он жылдан жоғары например жұмыс жасап содан кейін барып шыңға шығуы мүмкін
әркімнің жолы әртүрлі
сондықтан барлығы алланың қалауы
осы жолда талмай еңбектеніп і белгілі бір дәрежеге жетуге тырысамыз
мхм і үйде қарындастарым ұят емес деп күнде ән айтады дейді
і сіздер үшін не ұят дейді ришко арт жолдаған екен
меніңше бұл кісілер әнді айтып өткен сияқты иә
ііі пауза ма әлде паузада шай ішпейсіңдер ма дейді
і жаңағы жарнама кезін айтып отырған шығар енді
енді бұл жарнама кезінде бұл кісілер шай ішпейді екен бұл кісілер су ішеді екен
топтағы қай құрам динозавр аталады дейді
баян мақсатқызы айтқандай ең алғашқы құрам
анеля болды мөлдір әуелбекова сол кісілерге айтқан болатын динозавр
енді ол кісілер білсек мысалға славян базарына барып жаңағыдай байқауларға қатысып
өздерін дәлелдеп енді анельдің жаңағы әәә дейтіні бар мөлдірдің ааа дейтіні бар
ы сонымен ерекшелеу бір қалып қалды да есте
сіздер де сондай байқауға барып қатысып мысалға оңдай жоқ па
бұйыртса бәрі болады
біз енді бастап жатырмыз қайда
енді қазір нақты мысалы жоспар
көре жатарсыздар
жоспарда бар бірақ иә
әрине ой да бар мақсат та бар әрине
мхм өнер адамын жар қылып алу өте қиын деп жатады
соған келісесіздер ме дейді
иә келісеміз
жалпы болашақта мысалы сіздердің сүйікті жарларыңыз айтса болды енді ән айтпа үйде отыр деп айтса оған келісесіздер ме
оны сол кезде бір ііі оны сол кезде бір алла біледі оны
қазір ештеңені кесіп жарып айтпай ақ қояйыншы
і қыздар кола іше ме екен
кола апарып берейін ба дейді ақылбек
жоқ рахмет
иә кешьюдің он үш деген әнін сіздер сахнада айтасыздар ма дейді ерсайна
бәрін жинай алса айтамыз
он үш қызды жинай алса айтамыз
өздеріңізге жазып алу айтпайсыздар ма

әр партия әнді қарасаңыздар ол әр құрамға арнайы жазылған әндер
сөздері бәрін оны біз айтсақ бізге жараспайды
яғни сахнада айтпайсыздар бірақ енді есеп беру концерті болса міндетті түрде айтасыздар ғой әрине мхм
ақылыңнан айналайын ләззаттың жауабын қарашы дейді
уф рахмет
ең сүйіп тыңдайтын өздеріңіздің әндеріңіз бар ма дейді ләззат сұлтанова
аккаунттан тағы сондай ма ләззат сұлтанова
мен өзім жазыватырмын
ең сүйікті өзіміздің репертуардан ба өзіміздің
әрине өздеріңіздің әндеріңіз бар ма дейді
қай әнді сүйіп тыңдайсыздар
қош енді өздеріңіздің репертуарыңыздан иии сосын жалпы басқа бір әншінің орындауындағы ән
ііі бізге үшеумізге де ұнайтын әлі тұсауы кесілмеген қош енді әні мхм
ал маған жеке ұнайтын маған і келші айым сары дала әні ұнайды
мхм иә ләззат сізге
үшеумізге де негізі қош енді сондай баяу лирикалық лирикалық иә
соңғы кезде баяу әндер жазып кеттіңіздер неге
болады мүмкін табиғатыңызға жақын шығар
жаңа жаздық ұят емес
домбыраны алып алып
балауса біз сізбен мақтанамыз дейді
біздің мақтанымыз мақтанышымызсыз біз сенімен мақтанамыз
қыздарға тек сәттілік дейді айкоша мың тоғыз жүз тоқсан парақшасының иесі рахмет
эээ қыздардың ең сүйікті тағамдары бар ма дейді лағман жейді екен бұл қыздар
және қалайсыңдар қазақ елі ассалаумағалейкум уағалейкумассалям форт шевченкодан сәлем
зема ләззатқа сәлем дейді
наргиз менің параллель класстасым тек сәттілік дейді
дастан ба жаңағы
әсел талғатовна
наргиздің әйтеуір сыныптастары эфирде отыр барлығы иә
ііі ләззаттың дауысы естілмей тұр дейді жақсы
өте керемет ләззат дейді
сәлем қалайсыңдар қыздар кешью жарайсыңдар дейді ернар айдардың фан парақшасы
батыстың қыздарының бәрі ақылды ғой дейді мінекей
таласып жатыр мына жерге
тамаша бір ән тыңдап алайық жанар дугалованың қазір тыңдаймыз
тып тыныш отырып тыңдайық сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
сен өзіңді алдайсың арманға жете алмайсың дейді олар
шын бақыттан шалғайсың жұлдыз болып жанбайсың
шыңдарға шыға алмайсың сындарға шыдамайсың дейді олар
бұл әлем өзгермейді қолыңнан түк келмейді дейді олар
талпынсаң да сен мейлі тағдыр жеңіс бермейді дейді
сен мындайсың сондайсың ең бірінші болмайсың дейді олар
ол не болды не не болды не болды не не болды саған
мұңаюдың жоқ себебі себебі жоқ
не болды не не болды не болды не не болды саған
өмір ұзақ жол жоғалтып алма өзіңді осы жолда
жүрегіңнен сұра басқадан сұрама
сүріндің бе шыда деп айтып еді мама
кетер өтіп бұл да үміттің шырағы қолыңда
айта берсін айта берсін жұрт
айта берсін айта берсін
не десе де айта берсін айта берсін жұрт ай
сенімен санаспайды ештеңе жараспайды дейді олар
сөз қылады тынбайды көрмеп едік мұндайды
жанталасып қоймайды өзін кім деп ойлайды дейді олар
құлақ аспа бәріне міне алда талай әлі де белес болар
жасқанбашы жасыма бақыт құсы басыңа келіп қонар
баса бер тек ілгері барлық қиын күндерің артта қалар
ол не болды не не болды не болды не не болды саған
мұңаюдың жоқ себебі себебі жоқ
ол не болды не не болды не болды не не болды саған
өмір ұзақ жол жоғалтып алма өзіңді осы жолда
жүрегіңнен сұра сұрама
сүріндің бе шыда деп айтып еді мама
кетер өтіп бұл да үміттің шырағы қолыңда
айта берсін айта берсін жұрт
айта берсін айта берсін жұрт
не десе де айта берсін айта берсін
айта берсін айта берсін жұрт
сен өзіңді алдайсың арманға жете алмайсың дейді олар
ол не болды не не болды не болды не не болды саған мейлі
айта берсін жұрт
үміттің шырағы қолыңда
айта берсін айта берсін жұрт
жүрегіңнен сұра сұрама
сүріндің бе шыда деп айтып еді мама
кетер өтіп бұл да үміттің шырағы қолыңда
айта берсін айта берсін жұрт
айта берсін айта берсін
ол не болды не не болды
айта берсін айта берсін жұрт
не десе де айта берсін айта берсін
о не болды не не болды
айта берсін айта берсін жұрт
айта берсін айта берсін
таңғы шоу
жұлдыз фм де
лунная призма пирог дейді жансая жолдаған екен бұл хатты
лунная призма деген силармонның несі емес па
ааа сол ма
мен ойладым енді қыздардың бір ұраны сондай шығар деп
жоқ силармон силармон ол аха аха
эээ домбырада тағы да ән айтсыңшы деді наргиз неге сонша әдемісің дейді
ііі қыздар кім қандай тағамды жақсы дайындайды дейді
манпар бешбармақ
жақсы дайындайсыз ба әлде жақсы көріп жейсіз ба
жақсы дайындаймын жақсы дайындайсыз
нан жая аласыздар ғой сонда иә кәдімгідей иә
мен қамыр илей аламын
бірақ қамырым домалақ болып шықпайды өкінішке орай мамамдікіндей
балауса үндемеді ғой
мен қамыр жая алмаймын
илей аламын
ашыта аласыз ба қамыр

жоқ мен дайындаймын тамақ бірақ қамырға байланысты
саусақтарым қатайып кетеді десең жоқ ондай емес
аха үйде мен енді кенжесі болғаннан кейін
бірінші анам дайындап жүрді
анам дайындағаннан кейін әпкем өсіп кетті әпкем дайындады
енді менің кезегім келе жатқан кезде жеңгем келді үйге
ааа жолыңыз болып кетіпті ғой күшті
маған кезек жетпей жатыр
балауса енді барлық жерде айтпаңыз бұны
біреулер естіп қойып тағы беті қайтып қалып жүрмесін
ер бала аз бізде дейді қазақ елінде жалпы ер балалар аз деп жатады дейді
жалпы тоқал болуға көзқарастарыңыз дейді ержан баратов ағамыз
өте актуалды сұрақ иә осы заманда қайда барсақ та осы сұрақ қойылады
айтылатын шығар сіздерге иә ой анау тоқал болып кетті ғой сендер қашан боласыңдар деп
көп айтылады
мен де оқып қалдым соны ііі комментарилардан
бес саусақ бірдей емес қой бізге ол
ойлайды да бір екі адам
бұл тек әлемде ол екі ақ адам тоқал болып жатқан жоқ қой
ііі тек өнерде ғана емес қарапайым өмірде де алып қарасаң ііі неше түрлі жағдайлармен і бірінші әйелінен ажыратып тұрып тоқал болып ы жатқан кісілер бар
біз ондайға қарсымыз әрине
ал егер де шариғат бойынша алып қарайтын болсақ бірінші әйелінің рұқсатымен екінші үшінші төртінші әйел алуға дейін рұқсат болса ол шариғат бұрын бойынша дұрыс
енді болашақта не болатының бір алла біледі біз ештеңені кесіп жарып айта алмаймыз
ал негізінде біз жаңағыдай бірінші айтып кеткендегідей біз оңдай нәрсеге қарсымыз
наргиз әбден жатталып қалыпты ғой иә бұл сұраққа
мен төселіп кеткенмін

жиі айтылатын көп нәрсе осыған байланысты сияқты
мен себебі кеше қарап көрдім инстаграммға кіріп м
не болып жатыр екен деп
і көбісінің жазатын і жаңағы пікірлерінің тоқсан пайызы соған
өкінішке орай солай жалпы негізі
кешьюдің өзіне ғана емес қазіргі таңдағы ең актуалды сұрақ ол осы тоқал мәселесі ол
ол қыз балаға болсын ұл балаға болсын айтылатын дүние осы негізі
енді біздің э үшеуміздің де тәрбиеміз бір десек те болады
біздің тәрбиеміз ондайға жібермейді
мхм ұят емес ті айтатын қыздар ма отқан дейді
иә солай ғой деймін
былай дейді і сіздерге мүмкіндік берілді шетелдік қай танымал әншімен шай ішіп және оған қоятын бірінші сұрағыңыз қандай болады дейді
ол қай әнші дейді
көп олар өте көп
мэрайя кэриден бастап бейонспен шай ішкім келеді отырып
келеді
ақыл кеңес сұрар едім
мэрайя кэри
иә өте керемет қой
иә бастап жатқан әншіге эх аха
наргизді білдік ләззат
ариана бейонс мхм
көп қой
ариананың қай альбомы сізге қатты ұнайды
қандай альбомы бар десең
соңғы шыққан
негізі барлық әндерін деп тыңдаймын деп айта алмаймын бірақ эээ
қай әні қатты ұнайды сізге

сол ғой иә мхм
жеті сақина дейсіз ғой
ал наргиз сізге мэрайя кэриден қай әні қатты ұнайды
і нені ала аласыз ба жаңағыдай деп айқайлайтын жоқ
сол жеріне келгенде тоқтап қаласыз иә фонограмма болмаса
жақсы ол енді айтып көрген жоқпын ол ән өте жоғары техникалық түрде қиын айту оны аха
балауса
енді ііі бимен қоса вокалды бірге алып және бір ұзақ сағаттар бойы сахнада талмай жүретін бейонсты өзім ммм
характеры ұнай ма сізге бейонстың маған мүлдем ұнамайды
мен енді жеке өміріне емес қазір біз сахналық ы шығармашылық жағын айтып жатыр
өте еңбекқор өте өзін күтетін жан
ол кішкентай кезінен өзін құрметтей білетін жан әрине
ыыы соның шығармашылығы ұнайды
отырып ы әрине шәй ішіп ақыл кеңес сұрап
вокалдық жақтан би жағынан мысалы неге ондай мүмкіндік болып жатса әрине қуана қуана келісемін
қандай сұрақ қоятын едіңіз
қалай жағдай джэй зидің түрі жоқ қой неге байға тидің соған дейсіз па
джей зиға тиіспеңіз жандаурен
бәлкім сол вокал жағынан қоятын шығармын жақсы
ендеше үзіліс жасап алайық иә үзілістен кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
лүпілі жүрегімнің бір өзіңде
тек сенсің керегі дей дей дейді
сұрайды тыным таппай дұрыс соқпай
күнде де түнде де сені іздей іздейді
жаныма керек үрлейді шөлдеп қажетсің ағзама қажетсің сен ғана
өзіңсің керек іздеймін шөлдеп
қажетсің маған сен керексің секілді
су шу шөлімді басар
су шу қажетсің секілді
теңіздей тулап шыққан толқындаймын
қалауы жүрегімнің сен сен деймін
сағындым от боп жандым үміт ілдім
жаныма келші енді кел дей деймін
жаныма керек үрлейді шөлдеп
қажетсің ағзама қажетсің сен ғана
өзіңсің керек іздеймін шөлдеп
қажетсің маған сен керексің секілді
шөлімді басар
қажетсің секілді
таңғы шоу
не дейді ләззаттың орысша переводы қандай екен дейді
перевод
ләззаттың орысша переводы дейді
есіміңіздің орысша атауы бар ма дейді
ләззат ләззат ләззат
ләззат ләззат деп қалады иә иә
біздің і неміз ғой енді біздің әріптесіміз жазып отыр нұрғазы
і қыздар қалайсыздар дейді
соңғы жаңалықтарға байланысты махаббат жасқа қарай ма дейді
ах ааа болды түсінікті түсіндік

махаббат әркімнің түсінігі әртүрлі
мхм қанша адам бар сонша адамның махаббаты әртүрлі
біреуіне біреу жасқа қарайды біреу жасқа қарамайды
ыыы мен ештене айта алмаймын бір алла біледі болды
болашақта не күтіп тұрғанын мхм
наргиздің ағасы дейді бір сұхбатта айтқан дейді
тұрмысқа шыққан соң сахнаға шықпайды деп дейді
ыыы жоқ оңдай сұхбат жоқ ағамның
оңдай сұхбаты болса мен білетін едім және ағам маған айтатын еді
сөйтіп айтты дейді ғой
жоқ өйтіп айтқан жоқ
маған дәлел әкеліп берсін мен ағамнан сұрап көрейін егер де солай айтқан болса
егер солай айтқан болса не болады
олай айтқан болса
олай болмайды өйткені мен тұрмысқа шыққаннан кейін менің өмірім уже күйеуімнің қолында болады

менің ағам күйеуіме тапсырады мені то есть вот солай мхм
кешью тобына келуге отбасыларыңыз қарсы болмады ма дейді

басында қарсы болған басында қарсы болған иә мхм
әкем ағаларым кім қолдады дейді сол кезде
қарсы болған кезде барлығы
жеңгем әпкем

қарсы болғанда енді уайымдайды ғой олар да сабағымыз бар мысалы біздің ләззат екеуміздің сабағымыз бар мхм
сонымен қоса ім енді жалпы өнер жолы қиын жол дегеңдей
енді содан уайымдап өзің дайынсың ба деп
сұрап сөйткен
мхм бірақ енді беталды бүйтіп кесе салып жоқ бармайсын деген нәрсе болған жоқ
мхм сәлем ақбибі ау

өте жарасады саған дейді шашыңды жайшы дейді диана
қазір жайып жіберейін ба енді
жақсы ақбибі саған сөйлесіңші дейді
і жалпы енді осы ііі жаңағы жаз айында сіздерде бір демалыс болды ма
мхм иә болды
кәдімгідей бір жерге барып демалып келдіңіздер ма жоқ
мен туған жеріме ақтау қаласы жақында ғана барыпсыз ғой ақтауға
екі ай айдай болды уже
бір жыл ауылын көрмегендер бар
ту мен ойлап отырмын ғой
бір жыл болыпты екен мә
ойлап отырмын ғой бағанадан бері назым мен баян мақсатқызың неткен тас жүректер деп отсақ
екі ақ ай болыпты ғой барып келгеніңізге жібереді
иә оларға рахмет
ы біз бір жылда иә екі рет демалыс алып тұрамыз аха
мынаңдай сұрақ келген екен
қыздар қайсы біріңде дейді әдемі әдемі деп жатқанда мен де әдемімін ғой мені неге айтпай жатыр екен деп ой келе ма сондай дейді
жоқ неге оңдай ой келу керек бізге білмеймін
әр адамның көзқарасы әртүрлі ғой
аха вкус в вкусах не спорят жақсы
енді ләззаттың аудармасы удовольствие ғой соны білмей ма дейді
ту нұрғазы
есімі кім қойып жатқан сол кісінің орысша атын айтыңызшы
айтпаймыз айтпаймыз
қыздарға сұрақ дейді пәтер жалдап тұрасыздар ма дейді
айтпаймыз ол жағын
кейін келесі келгенде біліп аламыз
бүгін енді бағдарлама аяқталуға санаулы санаулы минуттар қалған екен тық тық тық деп
ііі мүмкін сәлем жолдайтын достарыңыз бар шығар
мүмкін тілектеріңіз бар шығар немесе бөлісетін жоспарларыңыз бар шығар
мысалғы оу біз ертең қала күнінде ән айтамыз келіңіздер
мынандай ән шырқаймыз деген сияқты
хабарландыру немесе жарнама тегін
ааа бұйыртса осы он екінші қыркүйек күні алматы фестивалі болады
алматыда ретро әндерден
алматы менің махаббатым деген ба жетінші қыркүйек күні
менің махаббатым алматы деген ба
иә мхм ыыы
жетінші қыркүйек күні алла қаласа біз бони эмнің әндерінен поппури орындаймыз
эээ алматы қаласының тұрғындарын қонақтарын жетінші қыркүйек күні шақырамыз

ыыы қай жерде медеуде болатын шығар шабыт анфитеатр
сол жақта иә иә
ааа медеуде болушы еді ғой ғой негізі шабытқа көшірілген ба ааа
сондай болған шығар енді мхм
болды ғой иә
және ертең біз ііі павлодар қаласында і концерт береміз
жанды дауыста
і сондықтан павлодар тұрғындары бізбен бірге болыңыздар
бізге қолдау көрсетіңіздер
барлықтарыңызды күтеміз мхм
ендеше жаңағы маями мен гаваийға жолдаманы енді анықтайтын кез келген сияқты
себебі бүгін бізде ерекше сауал қойып сондай белсенділік таңытқан ержан баратов ағамызға екі билетті табыстаймыз
ереке жеңісіңіз құтты болсын
ііі маған жекеге жазыңыз
жандаурен мәди парақшасына мен сізге билеттерді қайдан алу керектігін айтатын боламын
ну қыздар келгендеріне көп көп рахмет
иә сіздерге рахмет
шынымды айтсам қыздар қалай сұхбат береді екен деп қобалжығандардың бірі мен болатынмын
і қалай екен бұл топ
біз енді бидашкаларды бәрін білеміз ғой
сұхбат алып енді шал болғанбыз
қоймадыңыз ғой қоймадым енді
қатты жаралады ау деймін жүрегіңізді
қатты жаралады енді түсіме де кіріп
жақсы келгендеріңе көп көп рахмет шығармашылық табыстар тілейміз
ыыы жаңа бір ән жазылуда дедіңіздер ғой
і сондай баяу ән жүрегіміздің жүрегімізге жақын деген
сол ән егер тұсауы кесіліп жатса міндетті түрде жолдаңыздар бізге
иә достар бүгін таңғы шоуда қонақта болған кешью тобы алғысымызды білдіреміз
і бүгінге енді таңғы шоу аяқталды
мен сіздермен қоштаспаймын
і сағат он жеті нөл нөлде кешкі шоуда үш сағат тағы да сіздермен бірге боламын
ал ақбибі сіз не істейсіз
мен де қоштаспаймын сағат бір мен екінің аралығында сәлем саған туған ел бағдарламасын жүргізетін боламын
кешьюдің сылқымдары өте әдемі дейді
иә біз де көзіміз жетіп отыр
тамаша бір ән тыңдайық кешьюдің орындауында бүгінге таңғы шоу аяқталды сау болыңыздар